जा और लॉटरी जाला जिते और सबसे अज्ञाग घर गढ़था। जपुंदे मेरे घरवाले सका रहे। तब अहु अपड़े शोणक पूरे करदा बद मुँजे। अज्ञाग अहु घर वाड़ी के इच्छा पूरे करदा।